La huerça'l clima de Japón es templau, con iviernus fríus pal norti i branus calorosus i úmidus pal sul. Alo contrariu que sotrus paísis i lugaris, la primavera conhorma'l país colos cereçerus en frol i la toñá torna los sus vistalis delos coloris coloraus escurus i pardus.